<hesitation> افضل ارجع بالزمن مائتين عام عشان أتعرف على الحياة القديمة واشوف كيف كان ناس يعيشون يتعاملون مع التحديات. اقدر تعلم من عاداتهم وثقافاتهم وأشوف التطورات اللي صارت بعدين تقدم للمستقبل قد يكون مثير لكن الرجوع يوفرلي فرصة فرصة لفهم الجذور الاساس الحياة